Mah, no ô sò, magara se penso a-e bestie che vivan chì in Liguria, ò in Euröpa, dimmoghe, inte zöne normale de l'Euröpa, fòscia o pòrco sarvægo. Che fòscia o l'é un de quelle uña de quelle bestie che peuan mette ciù tanta poia. E pe-o resto no ô sò, perché de atre bestie ciù pericolose ghe n'é, comme i orsci, fòscia, però en de bestie che no ti veddi normalmente in gio coscì.